सिंकिंग के मतलब दू या दू ले जादा डिवाइस म डाटा ल सुसंगत रखना हे। सिंकिंग ले डाटा ल उही तरीका ले अपडेट करे जा सकत हे। सिंक के संग कोनो भी डिवाइस म डाटा देखे जा सकत हे। और मीडिया के ऑडियो वीडियो सुरक्षित रखे बर सिंक के इस्तेमाल हायेल। आज हमर जो विद्यार्थी जीवन है ओमा शिंक के बहुत उपयोग है।